Chiokuachi ujun niunka jun ihoga kuedii chiluu udua ka'a xete, iho jun hi xinda'a xeve'exe chiñuu uñindatia vexe, te'e iña ndake tuxe'e he uun comida xe'e xhibdejun njanió, nguexete niñon ngue ndakuu nukuvaxe, ndese guee jun nu iho xhejun kajixe'e ndangua xe ihan yanda ndaku ngue xenuu, chí chiyungueñe yepa'a cheyuña jendii ditan njuña'a, ndakuido kenex kenuu xevexe ngue uñu nguia anda chuu va'axe nguenuu atu'u comidaña yenenji xeian.